La machina da cüzi a funsiun-a co chila cun l'eletricità, t'i büte ël fil ëndrinta, pöi chila a va sü, la gücia a va sü e giü e t'fa le riparasiun